و الله الرياضيات أكثر منو واحد على واحد يساوي ثنين، و شنوا هاك الحسابات ليا <laughs> لتمتفوتش الآلاف راها متنفع حتى شيء و حكايا فارغه و مستنفعنا منها بحتى شي زادا، و <hesitation> زايد زايد طبيعي وقت، طبيعي وقت خاطر ديجا في تونس نقرو فيها الباك و منبعد مكفريت حاجات منقروش فيهم رياضيات معناه حاجه زايدا علاش نقرا فيها ماللول.